Preferirìu seteme zura ël divano përché al e pi comud <hesitation> a m'pias përché pös anche dörmi e la cadrega al e trop düra e custe a sun le razun përché preferisu ël divano a rëspèt a le cadreghe